ଅଗଶ୍ଟ ମାସା ଵିଶଯାରେ ଭାଵନା କରନ୍ତୁ। ଯହାଁ ସହୀତା କାନାଂ ଜରୀତା ହାଚୀ। ଅପନାଂ କା ମୁନାରେ କାନାଂ ଅସେ। ଉତ୍ତର ସାନିନତା ଦିଵାସ। ମଂତ୍ରଗୁନ୍ଧ ମଂତ୍ରବାଯୋ। <noise>